Oure nessie, kodoka en tanie, massoda meno, wida goon shebshepil donga fie. In bouro toy a bateri ntani nog tana menga elou? خريطة faya feeik eloi, خريطةtouka sokeda ab en hedona hedou aiga fa agoo? Taka kagie entan ter tanga tanga, en خريطة kalle engaie ekan kallengossie, orengei ekan, orengosie, abak laken wedie eken weadosso weadi. Wida in bouro tanga tangie tani, noug kofa fiaika eka elow terie logo, aba in nogeil men darie? Nog ka fa galleri ego. Goo weda goon ed dawieaka tacho, kir in nouge ka galerie ego. Eid taka menga egue terou? Eren erbare manela tour tamei egoo en in صحي eni weda ashri. Hossan aey ella goo touradafie tam.